¿Cómo de que color? Wrest knaragomri gom xṉia, komenkich, gomen gasj, gom ansul, gom gris, este gom gaꞌa, este gom xṉiꞌa, gom lle stoneꞌ niaꞌ, gom gaꞌa jayabzekaꞌ, este jeyetzanaꞌ nak kolor kolornki shi chinatza kolorinki arnaroꞌ